Ñàan kar báandeela wo báandeela bí mëëndeembi bá, amë ñáawáaţ mëëntum mëëntúmú kaañáal. koon aka ngëëndenga ngí meengí ngokon cí ngiimengi mëëndengël ajá ngëëncar káañáal iñaan mëëntum. Cun ayámaţ uwí, parësëk usancar dí irëmáaj, uliyëk usancar dí irëmáaj. Ngëënţëb, uwus mëëndeembá këëndeewul; wúunáangi mëëndeembá këëndeewul uñáat iñan mëëntum. fok këëmaŋ keeñáaw mëëntum kërukáa paţësar dí pëëñáal mëëntum.